Suiza pegua reta jukuareta jae jokuareta jaema jaeretako guɨnoi iñee rupino regional lingüística rupi jaereta jaeko guɨnoita vision montaña kaa rupi jae como el yodel jare jokua ïru <hesitation> reloj reta de kuko jei supeno jaema jaereta guɨnoi mboromboetere opaete mbae retare jukurai jaereta guɨnoi oyoesa